Argentina ma leddi un je mari himɓe sosai, himɓe daban daban, ɓe volla yareji ɗuɗɗi amma yare ɓe ɓuri vollugo hanjum un spainish ɓe ɗo yiɗi gamarli hanjum un al'ada maɓɓe, watugo kare bo ɓe ɗo yiɗi fijugo fijirde fijirde ball soai ngam jotta ha duniyaru ma ɓe ɗo mari ɓe fiyata ball sosai, ɓe ɗo yiɗi bo wancu go ɓe ɗo yiɗi bo va'uugo la'na, ɓe ɗon yiɗi bo piɗugo kujeji ladde ɓe ɗo yaha va'aa ko'seje, yaha tefa hunde sannan bo ɓe ɗo mari Christian en ɓe ɗon bo mari julɓe ha der maɓɓe seɗɗa, amma julɓe mai ɗu'ɗai, amman ni yiɗi go fijirde ball.